Mapesa na amalayi shindabhakhane ta, bhulayi ba amapesa khala khukhonya, kukula siokhulia, kurunga inzo, kurunga school fees tsi chingubo. Mapesa kali nende makhuwa manji. Lakini oo matinyu bhuli mapesa bila nyasaye, butinyu busilio. Ora nyasaye embeli khu mapesa kakhonye. Mapesa na makaratasi. Ndalolakho undi, yani na mapesa manji sana. Yasomia bana sana, yakula mkunda <noise> yali mabhindu, yombakha inju indayi, mapesa kamkhonye <hesitation> Neishali na meri khopare nyasaye, chana ma nyire nyasaye ta. Yakhabira kophitinyu mkali sana. Yani nabana saba, bana saba bosi pakwa phalalu, naye na mapesa, yasomia bana, ani enzu ne indayi, no mkunda mulayi ,lakini bana bakhwa balalu na na mapesa. mapesa kheke kholwanje mapesa shenlila likari na malayi saaaana bila nyasaye taa mapesa shikambo honya ta, munyakho relanachosha ako, na tawe. Otekha siokhulia silayi khulia. Khulia novutinyu vana navalalu munzu vosi vakhunya. Sinja mapesa kali mutsibank. mapesa kali mumpesa mapesa kali munzu lakini shikamkhonya ta. Vana vosi navalalu khukona khukhwe nokhutinyu. Achendanga navola makhuua. shichra vwongo vuchoere makhuwa na manji murwe kukwe. Ni kata nolwalwa ovole tsa katoto ulware noli na mapesa. Mapesa na kakhuchinje kakhuire musivitali ta. Vandu navo vetsa vakhuchinje vakhuire musivitali. kata ni vali vakhuranga toto olavarunga. Mapesa kalakhukhonya ovarunje vakhukhonye vakhuire musivitali lakini nyasaye khandi nasinjire mipango chenecho notsia musivitari khusirikhwa. olarunga mapesa toto ulwala. Olasirikhwa na vandu na vadaktari valala vakhusiringa ne mikhono chava cha vandu navo vakhusirikhanga mpaka osinjire nendee nyasaye. tsi sindano tsya vakhutsoma etso. misala cha vakhwa echo nyasaye nasangamo nasinjira ni nawe ohane khuvira mu sola. nyasaye avire mu sala ohone. Shi kali mapesa koohirango no hona ta. Ndakhalola khandi wundi. yakhasomya vana. vana vasooooma, mulala narulayo narula nende ndi. Wundi narulayo, narula nende e. Wundi yi kho khu skulu <hesitation> na mapesa vevusi vala naku, kakha toto mapesa nako kachiranga mundu nasita imberi, shichra shina vana ava shivasoma shichra shina vana ava vavule khuvira marevo. Vasoma shivasoma ta na mapesa kata kayaho. Onyela khulala mundu avula mapesa kata karunga khuskulu kavola lakini olanyala ali na vana khuskulu <hesitation> asamirwa shikhaya nomba kata vasomanga e school fees yo khurunga ivula. Vamenya khutsinjira nivalondinya, lakini vana avo valavira marevo shichira shi sharunga school fees kaminanga, ali nende nyasaye wuwe. Bila mapesa khurunga khuskulu lakini nasaya nyasaye wuwe, nyasaye khonya vana vanje vano embula mapesa ko khurunga khuskulu lakini oveche vuchesi vasome. Sichira shina shasavakho mapesa khurula khu vandu. Asava tsa vuchesi khurula khu nyasaye navola. Nyasaye vana vanje vano vasome. Vatushe yale, ndakhalola wundi ,nalwala kabisaaaa, nayirwa musivitali. Natsya nivasirikha ne, tsi million kumi. Lakini kokhuuka khandi nakalukha nafwa. Nako kachiranga nembola mapesa shikachijire valamu vwefu tawe, shikachinjire makhuva kefu kosi tawe. Mapesa na makaratasi <hesitation> khuinye vwongo khu mapesa. Shikali mavi tawo, kakhonyanga, shinganre mapesa kakhonyanga. Lakini khuinie vwongo mapesa, mapesa na makartasi. Mapesa khonyole kakhukhonyre. Mpaka Nyasaye khaperere mapesa aku, okhahonye. Kata biashara vyo khola vyosi, okusinje otire mapesa, lakini nobula nyasaye, bora mapesa yimberi. Nonyola mapesa mpaka oire fungu la kumi mukanisa khu biashara kho nyasaye afungule biashara vindi, kwa nini shonyala mapesa kenako nora mafuko ma kameteshe tawe ni kali malayi. Bila khuira fungu la kumi khu viashara vivyo mukanisa, viashara vilakwa. Yira fungu la kumi mukanisa mapesa koko ako kamateshe onyole khukhala e khasi yiyo vyahe hivyo visinjire, vukhala vusunjire vulayi, vusunyire vulayi mbolanga mapesa kavula tsingufu. Tawe, uli ne tsingufu ni nyasaye avirire mumapesa.